mɛ yi lo mabɛnɛ wozoma be hoɲu mabɛnɛ ni waati yi mu be yaa nɛ un ya dia ta un ma bira ho-ho- ho besi dia ba sa ho besi diya diya basa diyo